Bo, sai pa, a pudrìu anche avei razun përché comuncue al e nen ël lait ch'a deriva da bestie che t'muze, tüt li, però sai nen, anche li ai propi nen idea, comuncue s'a i ie al e përché al e valid, secund mi